Mbovikatu aiporu añemimovaera, erei má jauvae jaeko ajinomoto, caldo de caña, carne jare doña guta, urupegua desayuno pe jau anís, mansanilla canela jare mate jau clavo de olor ndive